Hedimee yak jaa mii hedim zireka drep mbeneyitee saawar ziteenun ner, hedimee yak jaa barik tegin ndurfunoka hedim ziretee nun ner hedimee ndabaasaka saafar su bar nugu kiya lokoy tiigunu herti, n̰ee ndabaanaka bar nugu saafar su lokoy tiigunu hertaanu, ndabaanaka giyay tiŋ lutoo lolii ndandasiŋtee ti, weyin gun ner suudiya ta gagaykaa, suudan gideenak gagaynu, suudan gu koyok siŋen, annaa taka gun ner suudiya gagaynu, suudiya tii wii aasia ti, wii gagaanu duwal aasia naa nu paakistan kaa kan, indunoozya kaa kan, katar kaa kan, annaa taka suudia nanaygu aasia ta taatee ti, aasiya gagaanu duwal teneenu urdun kaa kan, katar kaa kan, aasuŋun Pakistan kaa kan abganistan kaa kan, annaa takata, Kiyan gartee ti. Wujaa uruba ti gaga kaa, almaaniya kan ner, faransa kan ner. Annaa taka uruba jaa itaaliya kaa kan «hesitation» siwisra kaa kan, anta wujaa almaaniya kaa kan, faransa kaa kan, «hesitation» burtukal kaa kan, wujaa madrit kaa kan barsalon kaa kan, bar tiŋ dum giyaytee ti, annaa taka tiŋ niyek kan kaŋgu ilim nadakalchaa ti, hedimee yagu barik tegin bes inda ndalaka ndrep geyandaa tiigununu, kaŋ gin zayaadaa tan, annaa taka hedimee ileegununu ndabaanaka saafar sun wii amriika gaatee ti, amriika gagaanu duwal lolii giyay tee ti, duwal lolii giyaytee tiigununu meksik kaa kan, parakway kaa kan, urukway kaa kan londoŋ kaa kan waŋgu dum giyay tee ti, annaa taka tiŋ faydek lolik melee ti, hedimee ndabaanaka mii giyay tee tiŋ. Annaa taka kaŋ yaagu saafar nirgu tii niyek kan tii saafar nergu lutoo lolii nas ti, duwal kaa lolii nas ti gun afiriikia kaa ndabaanaka kamarun gaatee ti, nijeeriya gaatee ti, neejar kaa gaatee ti, sentrafrik kaa gaatee ti, koŋgo kaa gaatee ti, giine kaa gaatee ti, gaabon kaa gaatee ti, aŋoola kaa gaatee ti, gun cat koluu kaa ndabaanaka mudun lolii Kiyan lokoytee ti, Tibesti gaatee ti enedi kaa gaatee ti mosoro kaa gaatee ti gun ebeche koluu kaa lagir tee ti, ebeche koluu kaa, hillal too kaa kiya lokoy tee ti, chokoyen kaa kan, tire kaa kan, abkar kaa kan, marfa kaa kan, chokoyen kaa kan epdi kaa kan direyti kaa kan, waŋgu dum ndabaanaka giyay teeti. Waŋgu nambay weyiŋ kaŋ hedimee tenen teket saafar nirandak kan mii hedimsire safar nir kan kusaanaanu lutoo lolii tiigu nanjalan teeti.